Bueno yä tiempo'ojmä janu'sya'mä käyoju por que yäti ta'ntä muspa itä je otontäjkoj nyäjmayajpapä celular, ntantä muspa itä, katä jete jäkä'atyäjpa tzyätätä kenpa, por que por que nu'nhäyu'ntä, es un mal habito, wina' ta'ij ja'itä'ijna jete ni cuenta tiye' celular, jutztä na nä wa'ku nä otonhtäju, yäti u' tzyätäta' une puro celular, nä jäyu une nä tzi'täju celular wa'ku nu'mkänye'ku jenyap tranquilitzäkpa, yätita'mpä soka', pamyomo' puro celular, jenä' celulartojmä mpa'tpatä bueno y malo, y e jenä 'yanhmayajpa malos malas cosas, ijtu bueno 'yanhmayajpapä'i y tambien este mespatä wa'kutyä otonhu de yäki ya'yi nasoj tom'myanke matonhtäjpa, na otonhtäjpatä jutztä ijtu, jutzä itnämu jinhä, jutzä ijtu tiempo, jetykoya' oye, pero pa otras cosas nta oye, por que jenä' celulartoj como mencionatzäjku't ma'äk, mpatpatä y bueno mado, hasta perdicion mpa'tpatä celulartoj, jiko' una parte oye, una parte ntäti oyeke', y katä ntokopya celular tzyätätä kenpa, jenyanhkä'.